Asebu Amemfi, wͻ Mfantsefo abakͻsɛm mu, ka ekunyin a wͻaba Mfantsefo hͻn nsɛm mu pɛn. Na ͻyɛ nyimpa a nna wͻka a, no bͻbew ɛyɛ hu paa yie. ͻso war, na afei, edziban a odzi ara nye dɛ wͻbɛkyew eburow ama no. Wotum kyew eburow kɛntsɛn kor wͻdze ma no. Kɛntsɛn no, ͻdze ne nyina bogu n'anomu na ͻawe no kor pɛr wͻ ber a ͻmmbͻ mu mpo, ͻbɛmen. Ntsi ͻma no ho yɛ me hu yie.